Da lafo gne tragno io satria matoa gn'olo zany nagnamboatry da nandany vola, ataosika eo amin'ny dimampolo tapitrisa eo fitopolo tapitrisa eo eoeo fa arakaraky gn'abeny izy, arakaraky hoe izy la misy étage na tsy misy, misy lakoro sa sy misy.